Itlar haqida bir nechta keng tarqalgan noto'g'ri tushunchalar mavjud. Jumladan barcha itlar tabiatan do'stona degan. Ko'p itlar ochiq ko'ngil bo'lsada bazilari genetika yani o'tmishdagi tajribalar yoki sotsiolizatsiya yetishmasligi tufayi uyatchang yoki tajovuzkor bo'lishi mumkin. Dumini silkatish baxtli itni anglatadi deyish dumini silkalatish turli xis tuyg'ularni ko'rsatishi mumkin. Dumning chayqalishi kontekstga va itning tana tiliga qarab tashvish qo'zg'alish yoki tajovuzkorlikni ham ko'rsatish mumkin. Va itlar hamma narsani istemol qiladilar degan tushuncha ham noto'g'ri. Ko'pincha opportunistik istemolchi bo'lsada ko'plab inson oziq ovqatlari jumladan shokolod, uzum piyoz va ba'zi suniy narsalar uchun ular uchun zararli bo'ishi mumkin.